צ- מ'נעמט צאם די בילדער וואס מ'האט ליב און מ'שטעלט עס צאם אין א זיסע און ע- מסודרדיגע וועג און איין מאל מ'האט שטעלט עס צאם אין א מסודרדיגע וועג <hesitation> האט מען א גוטע קאלאדש.